Anajea e fina tawa espaŋe dun ɓornuki maɓe yo kadule daɓee, e kaŋum e jimee, e bomee kaŋum e halde espaŋol k ore. Waamana tawee eɓe njoganii ɗun innde <hesitation> heertaande ko tawee mi anndaa min ka. Eyyo.